اهم حاجة هو انك تختار ضوء باهي معناه و هو ديما généralement الضوء الباهي يكون الضوء الطبيعي يعني الشمس donc تختار ضوء باهي تختار خلفية باهية معناه خلفية مزيانة يبدا الشخص هدايا لبس لبسة باهية تختار انت منين باه تصورهم شنية الزاوية اللي بش تصور منها و تصورهم